Jadi menurut kita-jadi menurut kita manfaat sikat gigi tu supaya supaya kaya tong <noise> supaya kaya tong pe <noise> tong pe gigi tu dia bersih dia apa kaya dia pe karang karang gigi juga ilang asal kaya tong rajin sikat gigi trus <noise> supaya kalo supaya tong pe mulu tadi tu dia tara bobou deng apa deng pokonya kalo tong tong sikat gigi itu tu kaya dia pe manfaat itu itu kaya supaya tong pe gigi dia bersih tong mulu juga dia bobou harum itu dia pe apa manfaat manfaat sikat <hesitation> apa sikat gigi. <noise>